Kasi ta sabuni, sabuni igire kathi nyingi sana. Sabuni ni yakuthambia, sabuni niyafulia sori sabuni ni ya thambia vyombo. Sabuni yatumikapho choonyi na ipho bafunyi nitumia sabuni. Na sabuni ukathamba vyombo bila thabuni kwalia fyombo vyalighia kijo vichirevo na mafura vyombo vichielafyo. Mira ukamipata ibrashi lia mana fughire ma brashi kwakava sabuni yakwafia sabuni kwathambia vyombo. Kanu ethambia vyombo vakwe kindo kichaa na thabuni kundevikia mringa kunde elesha ikambuka sabuni iiya chombo kyakendeela. Sabuni fua fulia sori na sori bila ya kwalia kwa eraa, sori yachafuka yapata na ndungurie ya mwiri yaondoa vumbi fukiivara bila thabuni sori ikaeleyo pamoja na itumia mringa. Tumia mringa kundekafia thori yapho kundekava sabuni iya, iwe sabuni ya kirumbu ehe iwe sabuni ya ugha vyoshe vichifuria sori. Kamifia kunde shaghasha sori yapho kuteithugua sori yapho irela indewikia mringa ena ikarai amu enandoo efulia undeelesha sori yapho kundeanika. Na choonyi fukideki pho choonyi pho, hata handu ekuthambia fuatumia thabuni, uvikie sabui ukishaghashana sabuni iya niandu choo, yapho yahela nandu bafu yapho na iyo vasafi hiaba kindo kichaa tahela kwahiyo sabuni chitumika ena phendo fingi sana